Asia, lé wétri ɖeka méa, mi yina zi etɔ alo zi énɛ. E dépend léké agblénuku wɔ nɔ alo ya yi agblé le kɔsiɖaa méa. A vayi ƒlé agblenu, nukɛ aɖu ayi agblé. Nuɖuɖuwo agblé nuku dudu mawo kpoa, ava yi ƒlé wo lé eshimɛ a gbɔ. O! nudodowo kɛ ado ayi agblé. A vayi ƒlé lé esime a gbɔva. Lé ega gome: ga gomèa, né me hĩ kotoku wi yi ashimè gaɖoomɛ evɔna. Alo gbã mawo kpoa me zãnɛ. Me ƒlénanu: nudodo, agbãɖunu, enuɖaɖa, nuɖuɖuwo kpoa, né me tsɔ kotoku ka alo wi tsɔ yi ashimè alo tsɔ agblé nuku vayi sa éga home ma kpoa, me zãnɛ lé eshiamɛ gbɔna.